<laughs> tan tutunas te foiny rora tana sito binun tan sop, kainy sopsop, ra sopsop ror yan ravrav, ra sopsop ror yan rarav, ra sopsop ror yan fo mamatsing kaa tsura. Mes nainy ara nom ror sop ana ra te garus iny yan fo gotan an fo pleit, ra garus iny ror ya. Mes nainy ra nom ror sop ra te togas e yan nas, togas iny roran nas fo binun tan sop kinai fiisok ra nating nom ror ya ra te garus, sisiuf kan iny ror sop, ra sisiuf ror garus ror patsu rara pua rara sopsop rora na fo puan rara sop kan mes nainy ra natikng nom ror ya te ras funuu kan iny sop. Roman fo koviou nating nom ror sop, ri te ras funuu iny ya, ras ror funuu tan sop tana saa sop kaminon mamatsing binun. Roman ra tagei fi ror ya nei, sop gima kainy ras funuu san tan nainy roman ra tagei ror kooviu nom ror sop ri te ras iny yan funuu, sop kaminon na binun tsian kinai binun tsunia tan garus, ra garus ror ya na fo rarav, ra garus ror ya na sana an sop tsun nating kat rarora ra te ruak iny mamarof ovei tan sisiuf iny sop an sop to ya nan nating faruak non na rof pua rara nating sara faarof ovei non tan nainy sopsop rora na pua rara tan sop.